Letra qysh e dijnë krejt vjen prej drunit, vjen prej pemve. Shtresa e jashtme mbështjellse e pemve, kur t’heket ajo prehet, përzihet me do kemikale edhe me ujë që me marr formë tjetër. Masanena kjo <hesitation> definohet, pastrohet, e do prej tyne edhe zbardhen me zbardhus artificial që mu dok si fleta që na e dim.